timolis, tauluotak, taululen, <hesitation> faniki, fanikiotak, fanikilen, pancaroba, pac[ncarobakilangat ola namudamudan, <hesitation> sor'a i'si nai nai timur lomina loka uran bobak, angin natobutobur, nalau tasik jat'te loka mana nafuti lau mekun fanda ira mancia si dadu nawa ar dafinaki getagetak, guran, wodal, karaka, <hesitation> taulu, taulu otak, taulu, tauluotak, taululen, mekunme tulu isik nabogaran'a ira modamodar tarus <hesitation> marar imanila. Urandidan kasasai, cuaca ira mancia si datagi dafitau narei esi dafitau di bala, dafitauk cengke, dafitauk niur, dafitauk maresan. torung, dafitau makangilu isik <hesitation> me faniki sa'te faniki, fanikiotak, fanikilen <hesitation> ira kita namasu nabokalan <hesitation> kilangar me faniki namasuk nabo kaalana loka nekun bubuahan si mulai dafuis wekan jadi kakilangar musim ikalan'a baru bisa bubuahan isik nafuis nafuis nodi tarus ulamodamodar